Sakafon-drô Ezipity ndreky! Ia, azoko volan̈ana momba momba irô <hesitation> tia mihin̈a sakafo maharitry kainy zen̈y irô. Avô ten̈a tia mihin̈a legimo, io zen̈y araka ndrô serialy ndreky mihin̈a koa zen̈y irô vary ndreky ndreky.